اه نفضل المكالمات الهاتفية لأن في المكالمات الهاتفية يصلك <hesitation> أحاسيس الناس والنبر بتاعهم بشكل واضح يعني، رسائل أحيانا ما تعكسش المشاعر بشكل دقيق، أما في المكالمة ف فيها تواصل أكبر تواصل أكبر راحة أكتر.